worsesin gaaf isasun akininii tumiet gaaf sunii lafan qota ama wo wo isit gamte ama woin wollolenen inamanea hinworanay ama biness hagrinen unum woranan mal ishin binesan wololt amo mara birri lafan qota laf qote sagale fan nyaata muken fanen unum damfan, sagalum amo sagaluman nyaata kuuni woinuman uffira dorg.